Za ndraiky tsy de man̈ana fotoan̈a napetraka oe ity ananaovan̈a spaoro eky fôtiny isan'andra an-ten̈a efa man̈ena lera isan'andra efa spaoro edy vita amin̈'iny, karàha ôhatra oe man̈ena fotoan̈a man̈ano raharaha, man̈enjiky asa, efa milomolomay fo isan'andra manjary tsy mavita mandeha man̈ana fotoan̈a <hesitation> voafaritra zan̈y oe andehana ananaovan̈a fanatanjahanten̈a.